भूरा रंग एक बढ़िया और अच्छा रंग ओशो सा जो की मेरे मन और कई तरह के विचार और भावना जागो ये एक ऐसा रंग ओशो जो मुझे सुरक्षित और ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस कराओ जोकि मेरे लिए अच्छा ओशो।